Bash po gzohna që t'ka pëlqy dhurata. E di që ti i vlerson diçka kur zgjedhet që ka kuptim po edhe prandaj pom, gjithmonë mundohna me zgjedh me kujdes. Po kajhere m'doket sikur dhuratat janë edhe ni mënyrë me t'tregu që mendoj për ty. T'ka pëlqy gjithcka që kam zgjedhë apo ka pas diçka që t'ka befasu ma shumë?